பெரிய அளவில் வாங்கு பொருட்களை மிக. முக்கியமான சாப்பாட்டை அடிப்படையாக கொண்டு. அதிக அளவில் வாங்கினால் விலை குறையும் மிக அதிகமாக. வாங்காமல் தேவையான அளவு மட்டும் வாங்கவும். உணவுகளின் பரிமாணங்களை மாற்று. ஒரு சில சமையல்களில் அதிக விலை உணவுகளுக்கு. பதிலாக குறைந்த விலையுள்ள மாற்றுகளைக் கையாளுங்கள். உதாரணமாக மாடுகளைப் பதிலாக சோயா துண்டுகள். அல்லது காய்கறிகள் பயன்படுத்தலாம். வித்தியாசமான பசும்பொடி தயிர் அல்லது பருப்பு வகைகள். பருப்பு கம்பு வேகுயிரம் போன்ற பொருட்கள் நெகிழ்வு தருகின்றன. பூரண புரதம் மற்றும் சுவையான உணவுகளைப் பெற உதவும்.